لو تجدم بالزمن أسبوع صراحة أول شي بشوف النتايج الرياضية، بشوف نتائج المباريات والمسابقات الرياضية اللي أتابعها وكدا أعرف من بيفوز مين بي-بيخسر، آآ لأستعد نفسيا يعني خلاص لأنه فريجي بينهزم خلاص ما راح أتابع المباراة، آآ ممكن أغتنم-أغتنم بعض الفرص ممكن أستفيد باللي راح يصير مثلا في المستقبل بأني أحاول أمنعه أو أعدله من الحين يعني مثلا أعرف أن بعد بكرة بتصير حادث ماني بنازم البيت.